أكون أخيرا بقيت في وظيفة كويسة بحبها ومبسوطة فيها وبقبض منها فلوس تخليني مرتاحة وأكون لقيت شخص كويس وبيحبني وبحبه ومبسوطين سوا ومتجوزين وبنلف العالم سوا بنروح مثلا دول كتير جدا نفسي اروحها زي سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانيا واكون روحت أماكن كتير بردو في مصر.